Mu ne lan moo nekka banque, banque mooy palaas boo xam ne weccekaay xaalis la, dencekaay xaalis la, leblekaay xaalis la. Banque munoon naa am munoo munoon naa am xaalis óoluwma koo denc ci kër bi ma yóbbu ko si banque bi ma jox ko ku lu ne si banque may liggéey mun ma ko dencal. Te banque daf dee mën a yokk xaalis tuuti, su ma ko dencee xaalis si banque bi comme at ba at ba mu fa mun ti am naa si am bonofiis tuuti, am bonofiis tuuti xaalis boobu dama ko denc. Banque mooy palaas boo xam ne dangay denc xaalis, soo amee soxla bu taxaw nga dem génnee xaalis bi nga faj ko sa soxla bi. <noise> Banque tamit mooy banque palaas boo xam ne su ma amee soxla te amoo xaalis mun naa dem foofu leb xaalis, gaa yi lebal ma xaalis ma faj ko suma soxla bi, su ma paree ma delloo gaa yi seen xaalis bi, <noise> loolu laa xamee banque.